Ja in nteyo ja kasa'a nuñuda ya'a kutuja jin moli te ntuja chi katnaña ntaku nuni kuiji te nuni nku ntaku te nu ja yuka te kanta keteña te kantastneña ja unte kuiso in kivi yuka te cho'o te katna minu jin ñi te ja na cho'o va'a kuni ja kunte va'a yu'u tutnu kaji sava lu cho'o te yuka nu ja ve cho'o ntuja kikeja'aña kisaa'aña mole te kita'aviña ya'a yichi jin jaku tinana ti kun aju te ki kaxiña yuka te kikaxiña ya'a jin ñuja ja ki kituña. Te noni cho'o kuñu te katava te yuka te kakitu ñu'uja te yuka te katna nukisi yuka te kañuni kañuni sava tu tnii te katna ñi yukate kuiso ma ja yuka te katna nteya'a ja ni taxi te yuka ku in nteyuu nu ñuda.